Raha miampita ranomasimbe nefany a sambole andianana nefany zaho raika any de raha ataoko voalohany zao a, miagnatra mandagno zaho, fantariko le raha fady anle rano a sao de hoe misy raha fady izy, de miaragna carte zah hoe tokony akaizakaiza aby si lalana tokony le andalovana, zany angamba no azoko zakaina amty.